Ja ka'ando niu'u daavindo jiaa kuu in niu'u <hesitation> mixteco xuuka'ando ku niu'u daavindo jiaa ku ja di'inanuun nidakua'a ku huelundo ndexuukaa vaxi jiaá vitnaa ku ja tadando'ondo jiaa tiuku ko ja ku niu'u daavindo jiaa ku ja nandi'i ja ku ta ja luliu vitnaa ko ña'a tandooxi vitnaa.